हेज होग के जब खत्रा महसूस होगे चे, तब उ आपन सरीर पर लगल काटन के क्रोस क्रोस पैटर्न में सिधा खाड़ा कर लेवे चे। जे <hesitation> की उ सरीर, उकर सरीर जैसे के उकर सरीर तीखाओ नुकिला हो जैचे। ये आपन पीट के मांस्पेशियों <hesitation> के अतिरिक अपन तवचा के सीर, पैर, पूच के अंदर मोड लेवे चे और गेंद के जैसें बन जैचे। जैसे की एकर पूरे सरीर में सिर्फ काट के जगह ही बचेचे और जब सिकारी जानुवर इसके पास आवल छे तो उकर <hesitation> काट के दर्द के और नहीं सोच सकेचे जैसे एकर चलते एकर छोड़ देवेचे।